Azognao honogna agnao le nikoragna mikasiky vakansy andeha Sainte Marie igny, <noise> zah aby ka raha nandiniky hoe manigno mo izy igny ka ataontsika, ôhatra hoe tsika avy eo zegny managno cotisation miantoko <hesitation> raha jiaby <hesitation> transport, hôthely, sakafo ndraiky firsangatsanganagna jiaby ,izy igny avy eo ataotsika, manigno mizy igny ka ataontsika marigny.